अगर पूलिस आ जाये थे, तब हम पूलिस से दर्खास्ट करब, कि उ चोर के जदा से जदा सजा देवे थे, और जीकर भी उ कार चुराइले थे, उकरा से माफ़ि मांग की, उकर कार वापस देवे थे, और पूलिस से इभी निवेदन करब, कि उ चोर के सजा देवे के थोड़ा <hesitation> नर्मी होला <hesitation> सभाव से पेसा होई जाये थे, ताकि <hesitation> उकर मन में भी दया जाग जाये थे, और दुबारा एसन काम ना करे जाये थे।